Karazagna tournevis e, misy e tournevis plate, de igny zegny izy kaofa hoe tsipika araiky zegny amle vis igny amzay fotoagna zay mampiasa agnanjy, izy kaofa plus igny ndraiky zegny amin'ny vis akeo, mampiasa tournevis parker, de avake koa misy koa atao hoe tournevis testeur a, izy kaofa hizahavana hoe misy courant ve sa tsisy courant le raha ake.